<noise> Heteo moa toy! Mba azoko anontania moa zao hoe ino raha nianaranareo tao igny fe iao anie ka te hianatsy fe tsy hitako gny raha ataoko? Da tsy haiko oe ino koa gnamboa-gna-mboako azy? <noise>